Raha zaho raiky avao zao rô olo tavela farany eto amin'ny tany tiky, ah de manohy fiainako no si- tavela ataoko; mihina, miroro, de zay.